اه بفضل اكون في جزيرة مع عدوي اللدود. وعلى الاقل عندنا فرصة نفهم اسباب خلافاتنا ونحلها ويمكن نصير اصدقاء بعد اما اني اكون وحدي في جزيرة. ما اشوف في ايجابيات في هالشي ولو ما صرنا اصدقاء وجود شخص معي احسن من الوحدة